Karazagna satroka haiko: <hesitation> kasikety de ndraindraiky kaofa manintsy regny handro magnano bonnet de avy eo koa misy satroka gebageba zay le satroka mikopakopaka regny zainy.